اذا كنت ترغب في معرفة عدد من النوافذ في مكان اقامتي، يمكنك عدها ببساطة، وهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، <hesitation> اعيش في خمس نوافز. ازا كنتم بحاجة الى مساعدة او نصائح كلمني.